Wɔŋ kàìŋ wɔŋ, wuŋ anyuùŋ kòmaŋ wi nyàŋ àŋ naŋ àŋ naŋ àŋ naŋ gbòò yèè ngàà paŋ àŋ naŋ wi kòmò, soo weètii mìŋ mànàŋ wuùŋ, yèè miàŋ pɛɛ yèè ȧŋ naŋ wi tɔɔ̀ àŋ naiŋ nɔ̀ɔ̀ŋ gbòà sùà, yèè, yèè yàwi pɛɛ naŋ niŋ kùùnɔ bòa. Soo wɔ̀ŋ yaà wɔŋ kàìŋ wɔŋ je wi, e je wi zììɛ, soo wɔiŋ weètii mìŋ gbòò wuùŋ.